Ia kalomemang disini siam hewanam namasiam, hewan maisiam hewan nacuman tipolun amoinijahat tam tipolun hahu jadi tipolun tati hahuam osimaisinei hahu nidapati luka kalo hahu amosa luka atau musaean siam itelotumunam itemusti hati hati iteu ulamatanam nirui nijaga tahu ulamatan, jadi kalo waktu itaeuam itamusti iperhatikan perhatikan ulamatanam ositutuita emalangkai yeupulaua padahal siam niolaola niulamatan nininam itapulain koa tahu tahu nisorun itaem itari akal ilam <hesitation> terus ini kabaik kalosiam nisorun sala, kalo nisorun nimosa tahu itaeari <hesitation> siam olunam tauni nikikitate nisiram nanipulu siem matatuolisiam <hesitation> siam leu kalo tipolun namnuma tipolun namnuma kalo itamayeu talotumun ytan itamusti iperhatikan iatesuma kalahau, makasona iasuma aumaininite ihusuma sesimula haunte <hesitation> siam itae perhatikan atau ina polamara nilewat itamatanali riem. Itamusti iperhatikan kotama tati nipolun nanilangara atau nirui amoy siam itae pulaikoa tautau itaeu malu malu itaeu mosani nilutunisasa anamoisiam amtau nisokutam abis, amnihanita kalonitokomosa salesamnihaniti nihani tasiam auainam tutunimamam nihani aututu mutoi abitile <hesitation> baru niupulatinehanam, jadi niupolatinehanam siam koine itanimulumutale bai kalo malusiam maiitaluta kalo malusia lamoitalo takoa siam niroluta nialita niroluta kalar bai kalo luan niranianam pokalo loinimorita nilai loilelaki malusia mailalanipinipi padaha lanidapat ti amoi titin polun sam nialalin, jai iuwoi tapulunam ita malusiam oiam ijaga tuluam usitutu tipoluna nisosuta nanimulaman sioinima kalo tulu animulaman noinimari siam itasusatame siam nisokutam siamnihanitam nihani tatiorali nian tutuilunia imutoi abisile baru nialita, nialitambukan niali samkoa nirolu <hesitation> siam jadi maisiam tipolunam. Cumaitauam siampohanya kalomoi hahunam kaloeam koa siam sasaelalikoa pokaloiam siam itaemutau sebab isiam eanam mutumun jau amotosiam niropa amoidekati, niropu alamai siam baru niuruite ulamatanuan jadi kalo niruiam tati ulamatanam kalo itaelangar tasala nireki mosata asiam nisorun amnisorun nanihulaniun nihulaniunam itaisi ilakahati, jadi ausirasiam tutu nirelatau malusiamnimam aumu akalamuin tati iulaini nipara amame nikikiam, nikikiam nimori ate nisira oilesiam maka aukinaha malusia loitalua talu malusia loitalu koasiam ruannikiki tapaama mee tutuniali abis, jadi itamaiyeu tausupan usupanam itamustu tumata ilua tolo tapi kalo itarua lieu siam amitarua sileuam amoi perhatikam nam iaia iyapo hanya yampaling bagutam cumataelua kakuatolo, kalo tipolun tehahute nimusiam itabisai ibantuelaitaui pulunte nisokusali salipisatau pulunte pitamte tapi kalo amoisiam amoikoa hitaruata siam. Itakinehanuma suara abisile tati abis ruan tukani kikitamee jadi iusiam tapasiam iusiam cumaiteunimoto auam itamai yeuusupan usupanam cumahanyasiam loiulmataam niulamata luana rinui nijagaam ewanatipolun imairui ianijaga nijauiham pohanya nisimta lhurui lahulamata ruanam aueumosan tati auewumosan lani nisokuame, siam sama tati hahu haunam iuruilaumata sonisim nihaunisiam pohanya siam nijaga taau pulangar langar nireki tati rekeni nihulani poatiam mee jadi iteumalusiam maieuwam itamusti luma euatolo kalobisa emataiati emataiati kabakoa tumata ielun lua toloam harus poitarua tauniyeuam itamusti iperhatikam iyaiya, jadi itama iyeuam tempoasi koinee itamai iyeuam iluanam tempo ilunita oisatirenam ilunam terlambat malusia amoilumannam hamulai hamula hamulai padasiamitamusam musiba malusia lapulai koa gara gara italenuman potu mulaat laat laatam padah itaieunlaat siam italaat malusiam musibale panya ikalu iluniamulani siam ia amsementara koine amoile jadi itale malusiam itamai iyeuam itamusti perhatikan iniaia. Osi tutu itaiyeu ala sla ulamatan teulamatan lelaki siam bahaya apalagi kalo aueu lelumanam koa aumeli meli tati aueua siam amauneuiam aumustiperhatikam, sebab itaeuyate somalusia loilumanam koi iyameu <hesitation> taule au amoimoton siam teeti siam koa jadi ita cuma nieu nia iheuan padahal itaiuramatan amkoine binatan amuiria talun loimutauam siamam pohanya kalu nieutatati iaia siam insaalla aulunin tati iaia pohanya kalo aueuam tati kahati lee auewa mosasetanee siam auniam tatiniadapat dapati niam mee, sebab malusiam ianicilakaam manipulam gampang ruan manieu maitalu am niatiselaluma koine nimuitaluale <hesitation> siam tapaam.